उंगलियों का नाखूनों के सुरक्षित रूप सी काटन का खातिर हमके बहुत सावधानी बरतीं चेन्दी। नाखूनों के हमेशा उजाला मंजी प्रकाश मंजी काटा चेदन। पहली नाखूनों के किनारा किनारा सी काटन फिर बीच मंजिन काटू चेनंदु, ज्यादा नाखुन काटन पर उनके थोड़ा थोड़ा घिसी भी सकदे ताकि ऊ तीखा नह होन।